hueno a´ru nta ya in ná sá´a yo ra ñaa sa ntíka tatu´n ko kanuni yo ka´an yo ko kanunina síayoo tyi hueno a´ru u´kokanuni sía´yo ra ñaka kuntia ñaa-m xini yo todo tiempo kuntia xini yo ra nuna uu´kua ña ityi kk´yo ñaa kusini yo ka´ka yo ñaku ña yuvi yo tyo uu-m ntika uu-m ka´an yo si´na a´ru ni sa kuatyi yo si´na a ni sataku´e yo anima na uu-m nahua ni saa´mi yo ra sii in ná´a ra ntika kuyo kaka yo tukanuni na tava na kokanuni na síaayo ra tani kísia ni ku´kanuni na síayoo ra ika kuunu ni sanani na ñaku ña ni sa´a yo sina ra sa´ni mii yo ra u-n isanani yo ña nisayo sii na ika ku´nú ku koo´yo ña yuvi tyi mientra uu-n Aa´ruña kò´o tukanu ni ra ñaka kuntía uu-m ñaku xini yo ntisakatyi kii ntisakatyi a ntuvi a tyíkua hua ra ñaka kuntí a xini yo tata ni kísia ñaka ntia xini yo ra ika ra iku´a ña ityi kusu yo ikuaña ityi sa´yo ña va´a ikuaña iyti tyí ñaka hua ku´a tatu´n in yuu li kua´a kuntía tisi síaa yo ra intyi ka tani kii in yu´u tisi síaa yo ra ñaa yuuli ka´ra a´su penteli so kua su yuu kanu hua tyi penteli yuu kuatyi pali so kua siempre sa takue ña ña ku tisii síaa yo kuntia ña ta tani tava yo´a tani tava yo ña ku tisi síaa yo ra ika kunu kaka yo ña kua´yo tyi nuu a´ru ñaka na kuntía tisi sía yo ra ikuu kaka yo ta s´a kuu kuatyi ña sa´yo